E pronto, bundì, a sun dui di che mi sun si ën ca e l'ai pa l'eva da beivi e cume mai l'eve pancura bütà a post ël prublema ch'a iera? Puduma pa andé avanti parei, mi pölu pa beivi, pölu pa preparé dizné e sin-a, pölu gnanca feme 'na doccia, turnu a ca, turnu da travaié e sun tüt süà, për piazì fe ënpresa perché parei a s'pöl pa fese